Eey, miɗo waɗa naatude hair e bandi. Miɗo waɗa ko ndun ɓe njooɗi haɓre, ko ɓe njogii ngal naatude ɗum tawa ko faami. E nder ɓe am, ɓe waɗi bandi ka hair tawa ɓe njooɗi ngam duuɓi e jam.